Puréghma ni mu la bhangh ri, mu-gn martélema la mu laasi ka bhanghtine nangha ni sangima mu bhangh, mu laasi mbérowoma. Mbérowo bumbu kama, muna, muna mbangh muna nfé sééne tooké mbérowo ngnoju, matame né. Mu yick mbambane mu férine mune mu ka jongu mbérowo maati mune dorong, fiima nsaame dorong, nlhaa téékine tuughani: muu saama. Ma ni mu yongu mbérowo bumbu kaname muna mu saama ghuna nfu fé sééne.